में जू आदर्श जन्मदिन ची उ एक साधारण लेकिन ख़ुशी से भर्यूँ दिन वोलू दगड़ियूँ और परिवार दगड़ी समय बितोंलू, केक काट लूँ, और हंसी मज़ाक़ कलू और सभों दाग़दी नाच गाना करी के जू में जन्मदिन ची उ मनाये जोलू।